لعبتي المفضلة هي ألعاب الورق ، يعني نحب نلعبوا على خاطر يخليك يعلمك دقة الملاحظة التركيز التخطيط الجيد فيه برشا فوائد يعني ، نحبوا برشا برشا يعني ديما نلعبوا ونقعد ديما نلعبوا يعني سواءا الكترونيا أو على الورق يعني نقعد ديما نلعبو